<laughs> Pall'o õnnõ sünnüpääväs! Eh, annaq andis, aga ma <laughs> või-ollaq tõtõstõ unõhti, et sul oll' sünnüpäiv! Aga vähämbält <hesitation> õnnõsooviq nüüd!